Anakitelo avao no tiakotiako amin'ny tsakitsaky, sambosa a, kk pigeaon, nem a, zay avao ngamba no hoaniko matetitetika la fa eto zaho, de anatin'ny herinandro moa izy zany raha atao calcul moa, mety possible dimy, dimy karahan'io, arakarak'le lany, arakaraka drala misy avao koa io.